Aninii matta dooch himbekuey, matta rifes daati, rifes daati sun himbeku, won sun birrinii won nadeeniti nadentum akan midasay inama mogu tenanii mata hindaatu, diirtin mata hindaatu, diirtin matta hindaatu hinchireti akama hamtua mogu tan nadeen challa amo hujji sun hujji nadeniti, aninii matta daati himbeeku nadeent beeka.